افظل انه يكون عندي مكتبة شخصية <hesitation> فيها كل الكتب اللي انكتبت للحين، لانه دا انا احب اقرأ كتب فدا الشي حيثقفني مرة، ولما تكون كمان مكتبتي وحساعد الناس، اصير <hesitation> اخليهم يستعيرون كتب من مكتبتي <hesitation> واكون سبب كمان في انه الناس تصير <hesitation> مثقفة.